شوف إذا كنت بتسألني <hesitation> إذا كان هو أفضل لي أرجع ميتين سنة لورا أو التقدم ميتين سنة لجدام، أفضل إني أتجدم ميتين سنة لجدام، لأن أبي أشوف إيش لون العالم بيتطور التكنولوجيا والاختراعات اليديدة وإش لون الناس صاروا يعيشون، الرجوع ورا مثير، بس الحياة كانت صعبة أكثر.